Na njwi'n sobre chan xe nak mena, na ndyak benta taxutmen yek men bay taxutmen yek men lozomen na toxkuamen zabay, jwa'na nak cha- chan per